Sakafo ara-tantara tiako andramana zao an, tsock an, de nouille nouille le amboarina sinoa io an, de akeo koa le resaka sakafona srlanka io an, le izy malaomalao io.